Eey, ine moƴƴi huutoraade daabaaji ngam waɗde wiɗto mun ganndal. Ɗum ine walla yiytude gannde kese. Hay huunde alaa hen.